Ël paracua al e fait ën manera facile, a ie mach ël toch dë bosch ën mes ch'al e la coza pi ëmpurtanta, ch'al e drit opüra ën po ricurvo, a ie ël manich e pöi a i sun tüte le bachëtte faite dë metal e pöi la part d'zura ch'a pöl esi faita o ën tela opüra ën plastica